Ovya wu keze, ovya uo po ovya wula ovya wu do, ovya wo lo, ovya wu renyi, ovya owu rowo, ovya owu rada, ovya owu orodo, ovya uwuwo ovya uwu uwo renyi